Halado ni hame hala hala powata yele yame hala nine elu due ni husilu na nue la yele mihame alu kai heke'e yele nimau le hole ek utana launi kuise <hesitation> utana launi akuisi <hesitation> utana de manua teu di de uma temri nena mihame alu lanake ole apewa adasi ane ne lalesi nalu nana wami hame elu lai tume ene heke kai heke apewa da lalesi nalu hola.